O refreidô, che mi ghe l'ò oua, ò l'influensa, che spero no me vëgne, sorviatutto de stæ a l'é unn'angosciâ, in prattica no se cuan. Ti devi stâ lì tranquillo e aspëtâ. Ti peu piggiâte o brufen se ti stæ tròppo mâ, ò a tachipiriña se ti gh'æ a freve, ma ninte de ciù.